گھر میں بریڈ بنانے واسطے کچھ ٹِپا جیسے کہ میں دے سکتا ہوں۔ سب سے پہلے آٹا لینا، آٹا جیسے کہ گہوں کا، چاول کا، کوئی بھی ٹائپ کا آٹا لینا۔ آٹے میں تھوڑا سا پانی ملانا، اسے اچھے سے مکس کرنا۔ اور اسے نکال کو پیس میں کٹنا، بریڈ کے شیپ میں، ایک چارکون جیسا کر کو۔ اور بھی اسے اچھے سے مائیکروویو میں بیک کرنے ڈالنا، جیسے ادھم کرنچی جیسا ہو، اچھا سا بنے۔ میں تو ایسا سجیس کروں گا، مجھے زیادہ آئیڈیا تو نہیں، پر ایسا ہمارے یہاں تو بنتا، ادھم مستو بنتا۔ کھاؤ گے تم ہل جاؤ گے۔ زیادہ کرکی گہوں کا آٹا ڈالنا، جیسے بیٹر ہوئیں گا۔ ابھی ایسے اس پر تھوڑی سی نمک اگر ڈال دیے، بعد میں جب مائیکروویو تو بیک ہو کے نکلتا، تب اس کو شیپ میں اگر کٹ کر کو، جو کی ہے بریڈ بنتا۔ یہ ایک ٹریڈیشنل وے، حیدرآباد میں بریڈ بنانے کا۔